Mesas ain pa toas partis assinque me vienin mesas de tolas hormas i coloris assinque no se con quál me queu. Pos me vienin las mesas del trebaju, las mesas dela escuela, las delos baris i restoranis, las de juegu, amus, que me vienin tolas mesas que tengu de limpial quandu trebaju de camarera. Te tomas cuenta que no ei mentau las mesas de casa que sonin las que me devían de venil ala cabeça.